بعد عشر سنوات اي- اني اتمنى انو اكون متزوجة و يكون عندي اطفال و يكون ليا القدرة انو اسافر لأماكن هواية.